Shua nɗye a snu mula ɗye yna, mula nɗye wo bmya yna eɗye minsa ga nyigo za ɗye ga dawo ye, eɗye wo tsnu zan nɗye kpe nyi go za hna ye yna eɗye wadage a ɓeta da shna nɗye wo dage snu wo nyi dna e epyi hnalo yna eɗye woga eza chni aga da giwo shua nɗye nyigo za hna wori yi yna nɗye eri ɗye ga snuwo, woga ɗye ɗye eri hna snuwo, wogada ɓeta de za nɗye wa chnu wo yna, ko nukodo ga yi nu wo da ɓeta de woe eɗye wa chnu nyigo dye zni nɗye nuko dye hna wa chnu nyigo za dye hna zni woga ɓeta dede nyigo za ɗye, za ka nyi wo ɓa, ɗye he ye ɓa za ka za nyi za kaza nyi wa ɗye he ye wo ɓa da heye nɗye e bayna lo zaɗue dye wo yi ɓe dye dage zni yna nɗye nuko hna ga da giwo lo, ndye ga da nyigo za ɗye wye ɓwa nyigo za dye ga gna ɗye za ɗye wo zhi minsa dye ga da ɓeta de wo zni nɗye wo ye wo la nyigo yna gna wo zhi woga woɗye bye wa ɓeta da de woe-e ba fya nyi'o dye a ɓa kpe ko woga ɓeta da de nyiza dye hna, woga ɓeta da de nyigo za ɗye nyigo za dye ga dawo gbma, <hesitation> gbari zhi'o aga lo nyigo ɓeda ɓo gbma-ri woga ye woga ye kpe nyi go hna wo yi nyigo dyego num ko mula hna wa zhi wo ze mula dye gon edye agna ɗye. Nyigoza, woga ye ɓo gbma rin se ga da lo ɓo ba hega lo ɓo zni nyigo hna ga ye zni eɗye agna mula hna ga zhi wo yi mula marin woga yi mula gbma dan aga snulo zni eɗye minsa ɗye wa lo wola eyna gbata woga mula, woga lo wola ewo lo ge nyigo da ɓe nyigo beda wo loge wo la gi amgbiri, amgbiri ga lo zne wole gi mula ɓyi mula baba, mula zaman goe mula zamango zni nɗge ga da ɓa gbma aga efye tu kaza nyi nɗye eza ga zhi em-minsa ɗye hna ke wa azayi wa zhi ɓa, ɓa ɓa do ɗye kea mula ɓa dye kpeye aza ɗye ɗye wo chni ɓyin go ɗye yna a wo kpe ye, de byingo dye du wa aza minsa dye wo chniza yna wa wa aza mango kpe ye aga do chegnu do eh-eh-kpeda ke a ɓeta da a gbe tuɓa shna nɗye ɓaga snu ɓa mula yna e hni nɗye aga zoda lo zni aga fye tu nɗye aga snu mula ɗye ge yna ɓaga, ya nɗye ɓaga ɓa ɓeta ga zhi gbmari edye afye tu zni nɗye aga snu mula ɗye ge yna e gbari zhi'o aga snu mula eɗye. A mula nyigo dye, fye ɗye mula fye ga tsi ge zni yna aga mula nyi go dye la dna e kate'o wa dago ɓaga se kpe wo du aga wo la zni adawo pye lo mula nyigo ɓwari ge mula pyeda ga yiza nɗye woga damula pye yna de, ade puwa zni awota ɓwa dna e kate'o aga gbmiwo zhige zni awo-awo gbmi gni kpeda anyigbango nyigba ngo nɗye ɓa fi e zhi ynalo yna koɓa fi e kpeda hna lo yna aga ɓa ɓaga knazhi zni aga yi mula nyigo ɗye zhige zni aga fyewnu giwo nɗye woga fini ba ge yna, aga fyewnu giwo nɗye woga fniba ge zni yna fyewnu nɗye wo fniba ge hna, aga tnu 'ye'ye eye nɗye aga tnuye hna dege nɗye ga dawo gbma n yna hega ɗye fye wunu hna woga lo yi de woe den ɗye ga dawo gbma zni yna hega ɗye fyewnu hna woga luya zhi, eye hna a dawo gbma wo mula ye ga hnan ayi aisa a giwo asibi, a isa a giwo lami ko isa a giwo eye do zhi a mula ye hnan nɗye dege ga dawo gbma ndye dege ga dawo gbma ndye asibi a dawo yenu woga kni zni fyewnu hna ga heya fye hna zni aga lawo alo eɓa ɓwari ge ɗye eba lo pmiwo ya zni nɗye wo nyi go ga yi nu wo gna oh-wo nyi go yin, e bayna lo adye mula ga dagbma ɓaga snuɓe mari saboda na mula hna awo doka bi awosnu awo ɗnaye. E shna nɗye a snu mula e gbari zhi yna aga wo dna ye aga zo sni zni aga yase zni ada ɓeta shna ɗye agi, ɓaga ɓwa shawura de de ɓa azamangoe ɓa zamango chna senu ɓe chna la nyigo ɓe ɓa kpe shna ndye mula ɓe yi yna hega lo zni hele hega hega yi ha aza mangoe he gi ɓa hegi ɓa mwa mwa e he mula hega ɓwa ɓa ɓeɓe nɗye ga chednado de mu mula e e ye de he ɓa ynan hega yi za nɗye ha ɓe chni za mari ehe e he ɓwari yna hega senu ɓeɓe ga dna don emula tso mi ɗye kpe ye hegaze sege wo do nubo egbari kni heɗge de he ɓae sege wo do nubo hega ɗye mula hna ga da zna mari ɓe ɓe ga faru emula hna.